நீ எனக்கு நல்ல நண்பனாக இருக்கவில்லை ஆஹா. நீங்கள் அப்படி உணர்ந்ததை நான் உணரவில்லை. அதைப் பற்றி பேசலாமாஎங்களுக்குத் தேவை என்று நினைக்கிறேன். சமீபகாலமாக, நான் எப்பொழுதும் அடைவது போலவும், எப்பொழுதும் முயற்சியில் ஈடுபடுவது போலவும் உணர்கிறேன், மேலும் நீங்கள். தொலைவில் இருக்கிறீர்கள். சரி, அது எப்படி இருக்கும் என்று நான் பார்க்கிறேன். நான் உங்களை அப்படி உணரவைத்திருந்தால் மன்னிக்கவும்-அது வேண்டுமென்றே அல்ல. நான் நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறேன், ஆனால் அது மன்னிக்க முடியாது. வாழ்க்கை என்று எனக்குப் புரிகிறது, ஆனால் நட்பு என்பது இருவழிப் பாதை. நான் மட்டும் அதை ஒன்றாக வைத்திருக்க முடியாது. நீங்கள் சொல்வது சரிதான், நான் உங்களை இப்படி உணரவைத்ததை நான் வெறுக்கிறேன்.